Karazana tournevis a, roa zao no fantako: tournevis plat a de tournevis parker, fomba fampiasa azy a arakarak'le endrik'le visy, apetaka eo ambonin'le visy a le tournevis miady aminy iny de ahodina, ahodina zany le tournevis de mihodina koa le visy manaraka anazy.